إذا كان ضروري أنني نختار بين جوج د الأنواع د المكلة لي نقدر ناكلها، لي نبقى حياتي كاملة كناكلها، كنختار الحوت والتمر لأن هد الجوج د الأنواع الطعام وخا كتاكل منهم أكبر نسبة دايما مكتملش منهوم، وهذه من أسرار الطبيعة.